Daging nako wo gogono sokonoke supaya iawet manege pertama ma daging harus idudungu uwa i pepesaka manege nako daging wosi ngosama okulkas oka manege harus idudungu uwa ipepesaka nako daging nako wosi ngosamuwa ikulkas oka lo duru iawet manege harus lemo de gasi wosi campur osi supaya ma daging manege ibounu uwa de igaili uwa sokomanege.